Lo llichi na to loi nia kwa loi ruchina un xna' diika' ka chisu ka chisu nadika sinna na si chisusana nekwa xixda tixa tewale o la leka uchinna kala nadika osa si ina len to ka llenna tanto tu tasla xna' diika' ka chala chisu lo richunna ka lleso ni suna rwagan su nila na dika chusa kardukan derde ka nun niskwando' dukan nadika chin natu kon digo male dga nsate llichi ita wawon xinladika onla gakato nis kwan lan charrua chan chanxe lenie torie gonxe kwa per lo gane do loi lotere gonguka na kosa llinga loi pues cansar te dos pero no na law na lawdiala loi gamieti ganga loi loi ruchin wen gankan kada cosa si ina per nu maxun chin kara kasa llin kata run nugan kan gu rungan ka bchita rungan ane la da kan run nis kwan du kwan dux kwala xkwa kala kara kosa llinda kara kan serola dinantorla kan lli ter nedika bie toka par dukan do ber meal tu kal tutube bettu wen duka xlan golla no kan kara nulla bin nia kwa loi durtan ka loi ner ni ka guia kara no sile teseo do sinna we xna' diika' chin chala nusile runkan na kamile nakan kantu wak nar le wen na gon labsinu de chin la chi sila